Te tongele leleta mkacho saidi na ikitowe tanleta mbuka nikwa sababu leringia makansha ili kindo choose chika hita limve mmh nacho makini ili nii viboome.